<noise> Laha gny Thailandais koa gn tsaraitsika da gny fivavahandreo Boudista. <noise> Akoatsin'izay, la gny spôro da mpanao kick boxing reo. Io gny tena mampalaza azy. <noise> Da gn magnarakaraky an zay koa, <noise> gn Thailandais anisan'ny olo mahay miady ambonin'n tany sady manaja n fomban-drazany.